أفضل ذكرى في الطفولة عندي هي ملي كنت راكب مور الوالد ديالي رحمه الله كان غادي بي للمدرسة أول نهار البداية د المدرسة، وكنهتبرها مهمة لأن هدي هي البداية ديال المسار ديال الحياة التعلم وكذلك كترمز لواحد اللحظة مهمة من علاقتي بالوالد ديالي.